Ha ma ake ga aleri ma chi bula nu esisi bu gari nu uwun ri okuko uwuri He ba ga enshia bu ma pahiala okuku uwari mu sa ku okuku uwari ma sa kula okuku uwari, mu suma anu mu yesma yara ye shiva esi were ye shru alewa susu nu Su ma ku shika shi unete port nu ete Mu Shakula shika cu un ett mu ye shea ni buakiwy obala mu ruha sa ya mu ye stuer azuu mu ye shun anu mu ye shiy mulon, mu pushima obo kule mbr ye shit ara, cheeker mer orra mu su ka nu onu, mora gors the Shm quashe pushime nu karı owenru obo du mea ye shur kolku tetor tewart, ma Shue le okuku wari, okuku uwuri bu ipete mazu ma Shue, ma stret Shorter mu pu shu ma, obo mati mu hu da wu, mu shika shr mini brakwu mimi bratwu obola mu gori ha gari mu sti nu amba. Mey mekele gar, makeshi nu mgba meri rim eh ji ga nu eri wiri osisi amel wiri ki mey exiga asu gam mpkoma omi ehi nu etu o eri wiri osisi nu bu gar ehi tu o eri osisi eri mini wiri okuko wiri ki yi obara ki ke nye may apke ye budu ogologo may mkpe ma su onu ki ke ye budu egalogo may ehe eri mini wiri ekuko wiri eri wiri okaka nu osis with omumara gar embaru elu wene budu egologo okuku wiri, ye ga abara okuku wiri ye ga lkerema okuku wiri mega anayao obu bubu okuku wiri mega em bia reya chen bubu Okuku wiri, ye may ehin ne shurike slu rike osipay eziru su ehiku ye bu, oma zinu wiri okaku wiri and ki bu elu may ji go ne shia ya.